لو كان بإمكانك أن تكون طائرًا ليوم واحد، أي طائر كنت ستختار ولماذا؟ كنت بأختار أكون طائر الببغاء، لأنه طائر ذكي وممتع، ويقدر يكرر الأصوات ويتفاعل مع البشر أحب أستكشف الأماكن وأطير بين الأشجار وأستمتع بالمناظر من الأعلى كمان، التواصل مع الآخرين أمر ممتع